ake mesti alak lurok ya' tiga kuman penguman diak tiga madep sungai lurok la'o na baru ake rasa kimet ngan usa ake sukat jadi magat.